Барои ман беҳтар аст, ки ҳар моҳ чанд рӯзи кӯтоҳ сафар кунам, на як таътил дароз ҳар сол. Сабаби он аст, ки сафарҳои кӯтоҳ маро бештар шод ва серэнергӣ мекунанд, ва ман метавонам доимо чизи навро кашф кунам. Ҳар моҳ сафар кардан имконият медиҳад, ки аз кор ва рӯзмарра дур шавам ва бо одамон ва фарҳангҳои гуногун шинос шавам.